قبل كنتو احب اجغب هاي انو اكتم انفاسي جوا الماي حتى كنا نتنافس عليها كنتو افوز بيها طابع انا رياضي فا فانفسي طويل فاكتمو لمدة دقيقة دقيقة ووشوية من الثواني فعادي يعني طبيعي بس هسه حاليا لا قليل ما مثل قبل طابع قليل الرياضة عندي.